التمارين الي يحتاج الكلب يوميا ، يعني بحدود الست سبع تمارين، حتى همين شوية يركض يقوي الدورة الدموية مالتو ، الكلب ما مليحلو الكسل، وهمين شوية يحسن من الادراك مالتو ،لانو انت من تعلم الكلب اكثغ من مرة ، الروتين هذا يعلمو اكثغ، فاقل شي فد ست مرا-ست تمارين هشكل شي باليوم